Sɛ mirinya akwanya dɛ menye obi a ɔabɛtsena ase etwa mu ndzidzi a nka mɛpɛ <hesitation> Yesu Kristo ɔyɛ Jesus Christ ɔno nye hɛn agyenkwa. Ntsi minya no a nkyɛ ɔno de sɛ ɔbɛkyerɛ me kwan pa no. Nokwarsom nankasa nka mɛtse no wɔ no hɔ. Na kwan a mɛfa do akɔ ahe- ahemaemu ɔno nye nyia a nka obotum akyerɛ me yie paa osiandɛ ndɛ yɛhwɛ a asom adɔɔso, iyi reka iyi, iyi reka iyi, iyi reka iyi. Ntsi minyaa ɔno n'aberdo a nka ɔno bekenyan m' na aboa m' ma masom Nyankopɔn ɛwɔ sunsum mu ɔnye nokwar mu dɛ mbrɛ Ɔahyɛ hɛn no.